I buldozer servan pe cacciâ zu e cöse, i palaçi, e miage, e construçioin, e pöi pe raccheugge o zetto e portâlo donde se deve portâlo; se ciamman anche, de fæti, cavatrici, perché ciù ò meno o travaggio che fan o l'é quello de cavâ.